He mea hana maʻamau ka ʻūpā. ʻIke pinepine ʻia ma nā kula a ma ka hale kekahi. ʻO ka ʻūpā, he mea ia e hoʻohana ai no ka hoʻokaʻawale ʻana a no ke ʻoki ʻana i kekahi mea ma nā ʻāpana liʻiliʻi. Hoʻokomo ʻoe i kou mau manamana lima i loko o nā puka, a ʻūpā aku ʻoe i kou mau manamana lima. A ʻoki ʻia ka mea makemake ʻia.